Yo koma ngada ko mokhon bé owa folomané tou kéŋa bawoni séré ga golgna toubabou ngolé ŋa douna ké anké nan khaw ken tounou, wana sara ni kounkou ndou kénoye ti kiyé na tanpilé do lérouni nakhati ya, lerou ni nthiégui a na touma, lérnou nthiégui a na khenkhé, lérnou nthéigui a na goligna, kouna kouwa yo kéni i kou ŋakhilé ngada ké bé kiniya i goligna kébé kamma, kéni kéya. Wo kou hadama remmou wo kou soninko mawo foulou wonato diamanou ntana séré bé raga lérnou ségui khenkhene ama gobo wouro, ama gobo, nké ké gnimé lanta da, anta lérni ségui khenkhéné wouro. bon ganagni nganta yéré nga tiyabou kébé kha lanta lérnou ségui golgnaŋa kiyé, ŋa golgnaŋa dé bon mais kha lanta nké ken golgnaŋa kiyé, bon ni gnima kité, anganagni kounkou makha ana lérou <hesitation> kha séfé ti kégna ana kégna débérini, i koun khalé na kégna, wala kho koukou makha yéré ké, bon kiyé ké lérou kou ségui yimé, alay lérni nakhati golgnaŋa, a na nakhato ntouma. ou khenkho ké bé guéni a lawa lérnou nakhati khenkhéné a na wassé kouté ké khenkhéné. Bon surtout missilmo gnanoye encore. Yo kha i kou nkounda takhandi koundouwa, kiyé ni makha kou takhandou sikkiya, ségou a na goligna ségou ngana moukéy <hesitation> ségou ana goligna, ségou ana touma ségou ana khénkhé. wala ani kou maha kéya <hesitation> kha <hesitation> a ga khoto mokho mokho sou lérni nakhati a na nkhawa na nkhekhé wouro ken nke nthirégnani taŋa wala.